يعني كان اللحن كتير حلو فجرر انه هو يتبعه باش يشوف مين يعزفه ويجول له انه يعلمه او يطلب منه اسم الالة اللي هو يعزف عليها لانه ما سمع لحن كتير حلو متل هيك من زمن طويل ففضل يمشي في الغابة يمشي في الغابة ويتبع الصوت لبين ما <hesitation> وصل للي كان يعزفه وجد انه هو صديجه اللي صارله اكتر من اربعين سنه ما شافه.